Apa ku pogoki makale sula tangalo. Engke biasa elo milliki pole mananjo. Purana manjo tu eloka mnjadi gubernur. Mapogoki ku manasu kpi terakhir kopi to alo ke alo injo tu di parokkoki kopi silo golla mani di takar tu sesuai selerata karena senga senga seleranya tau karena <hesitation> laitlai penyelesaian kero terakhirki kpi koro kopi gula. Jadi jadi tuk kopi alaki tu beppa di tokko maki sambil nonton. Ditunumi tole raung di kopi pabae memilihmi susah makale to singerto nafas mane ketangani alle to buleki atur jama paraga waseng sora wija banua meloki mandi di buangki kande mamata Mane dialemi tu kande biasa dikande bobo sibawa bete. Bete nasu bete goreng mellimi biasa mamaku beli di pasar to na nasu atau na goreng na tunu baru dikande. Tu bete di potong potong baru di goreng di parukan cuka sama lombo. Sudah mikomane to direkammi kopi supaya sehat tu perut dua nji dua benua. Tiro ko njo dua benua matole mu to d pirasai tong suasana. Masule suleki karataka anu kopi matole <hesitation>